Je'e tëm t'sam ixëbëch t'sukyë, naranja china, ka'akë, t'sëbox, malankë, ka'ak po'odë, mo'ok po'odë, nawaj atyë, je'e atyë, yë manzana, yë pepino, yë jicama, je'e pox.